Komo wau i ka lole pulupulu akā nō naʻe ʻaʻole wau maopopo pehea e hana ai a i ʻole humuhumu ai i ka palule pulupulu. I kēia mau lā ʻaʻole makemake nui ke kanaka e komo i ka lole pulupulu no ka mea loaʻa kēia ʻano palule ʻo ka dri fit. He mea kaulana i kēia mau lā.